Yes, when I was a child I pretended not to go to school because you know we who wor born in ley interior when you stay home and yor friend dem go to school you will be ley only child to ley house when good food there you will eat ley best and my father used to set trap for groundhog for opossum for different different folletongur different different animal dem so I used to pretend ley day becor round five six ley papay will geh outside he take his flashlight take his single barrel he go check on ley trap seven thirty he will come before we can go to school so when I see ley bag thick becor when ley tin plenty when ley animal neh <hesitation> leh trap catch more animal and tin dem he will put it in bag and put it on his heey so once I see his bag on his shoulder I seeing it on his heey than I know that dah day dah juicy food will be home so I have to pretend nah my one a lot lor dem did it but you gotta do yor condition real, yeah you gotta pretend and vomit Yeah, you start shivering when you and ley oldma ley behind nah you say oh oldma I want lea here to help you dah ley problem oh ley oldma say oh ley papay come I will teh ley papay oh say oldma don't do it we bake you we did all lor dah I personally wor ley president for lah orda one lah one time ley papay collected about four different groundhog big big one dem yeah stay home clean it clean them help my ma cut everything cook aay ley intestine ley liver all dah one dem I mon cook my pepper soup before ley orda people can come so I did it plenty time